Ri ka'yb'al ri k'olik e iqilmoj kum ri e <hesitation> saq chetaya taq kk'at ri q'iij kb'i'xik teya kuj saqrik saqiil petnaq re ri saq ri ka'yb'al saq i njeel ri rwoch ri ulew teya ki chiqik kb'i'xik q'en q'en ya xq'enxik ri rwoch ri ulew jun ka'yb'al re ri q'en no'j njeel teya xuke teya kqaaj jab' teya ke'lul ri njeel ri rwi'ri ichaaj ri q'oos rex chu jun ka'yb'al k'ri'rex rex ek'wu rukaaj rexrok k'rela' no'j jun rex i juun rex roj, te'kok aq'ab'q'eku'm re ri q'eku'm é q'eq q'eq kre ri' sicha'q'eku'maal kb'ixik q'eku'maal tla'kpe ri ri ri ri ka'yb'al q'eku'maal rech wu q'ekum te'kok aq'ab' do ri saq ri keq, ri keq arek'ri'ri kik' te'k k'sob'juun, mu k'o rk'okél juun njel ri rk'ik'el jun kb'in e pwu rb'och'il keq k'reri'sicha entonces si ka'yb'al k'chi' kó saq, q'en, keq, i q'eq, rex ruk'rex roj, are ri waqiib'ka'yb'a'ri ki'b'antaj nu'nxuq kee k'o smoymoj smoymoj k'o chiij mu keej smoymoj kb'ixik ri kka'yb'al are jab'taq ka'yb'al ri'iqilmoj uche xuq k'o nk'ej chik ri más ki'ltjik i más k'o rochplaal wre', are'ri mi kin b'iij ri'waqiib'ka'yb'al.